Izaho manokana aloha tsy dia mankasitraka loatra an'ilay filokana amin'ny fanatanjahantena. Ny antony an, dia resaka sanjila sy vintana ilay izy an, tsy ny olona rehetra no manam-bitana sy ho tojon'izay hoe hanakarena tampoka amin'ny filokana. Dia ianao izany mety hoe ho lany harena kokoa, mandany vola amin'iny nefa mety tsy hisy vokany akory avy eo.